Ireo fanatanjahantena tian'ny olona aty amin'ny fireneko atao fantatro de ny baolina kitra, ny baskety, ny lomano, ny <hesitation> volley-ball a ary ny handball.